Si aio appidu unu pagu e tempus, duas o tres oras, mi fio potidu dedicare a sa passione mia de accoglire sas cosas antigas. Cosas chi ponzo a parte in unu quadernu e <hesitation> nde leggio carchi pezzu. Chie la faghet l'isettet, <hesitation> andat su trazu andat sa trazera. Si un'attìa si isposat pius serena reposat, cane onu e cane faghen cazza. Porcu nettu A su caddu regaladu <hesitation> s'abbaidat in bucca. Chie bussat cun sos pes gighet cosas in manu, sas paraulas sun che fusiladas, daghi 'essini no torran. In s'arvure ruttu bi faghen linna totu. Pedde de fiancu nonde mancat a nisciunu, a sa 'ezzesa sa bellesa, s'ainu carrat paza e isse 'e totu Si la frazat. Chie de s'atteru si riet in beffe che ruet <hesitation> chie mandigat su mele sos poddighes sinde liccat, naralu a sogra tua pro l'intendere <hesitation> nura sa nura, su bisonzu faghet su 'ezzu a currere. Su no gighet ojos. Zente cun zente, fae cun lardu, su corvu no podet essere pius nieddu de su ch'est, totu faghet brou. Sa pratiga alet <hesitation> grammatica <hesitation> tardu che mai. Su chi podes fagher oe no isettet a cras. Su frastimu est s'isputu su frastimu est s'isputu de s'anima. Burula burulende però abberu nende, sos sorighes sun ballende ca bi mancat su 'attu. Sa cosa no est mai cara che cando mancat. Si unu fizu est mezzanu cherelu pius bene. S'alvure s'adderettat dai minore. Su inari 'attit dinari. A chie li dolet irronchios de aiunu no alzan a chelu, r oba 'e partes, roba 'e carches. A malos contos si bi torrat, tira oe, tira cras, poi 'enit a si segare, 'onzi cosa a tempus sou. Chie no ischit est cumpanzu de su zegu, si istanotte 'ettat biddia cras est die soliana, in caminu s'acconzat su arriu. Chie torrat no est perdidu, unu babbu campat chentu fizos ma chentu fizos non campan unu babbu, sa ricchesa pius manna est <hesitation> salude, s'avaru non si godit de nudda, Deu no pagat su sapadu ebbia. Chie nd'isettat. Aeras artas <hesitation> abbas amus. Chie at dentes no at fae. Corza s'alzola chi timet sa frommija. Pedde anzena, corria larga. Famine fin'a coghere No est malu. Su cane ponet fattu a su padronu, a ue andat <hesitation> andat Baciccia. Mortu su padronu, siccu s'ortu, sa prudenscia no est mai troppu. S'oju de su padronu ingrassat <hesitation> su porcu, sa pudda 'ezza faghet brou onu. Mezus unu 'oe <hesitation> sa pudda cras, su che ogat su parentadu, fizu de attu, attulinu. Dai ue no <hesitation> no bind'essit, s'amore no est trinta est trintunu, sa die ona s'idet dai su manzanu. Mezus caddu toppu che caddu mortu, daghi non s'at fortuna no balet chi sinde peset chito, saccu boidu no rezet rizzu, est mezus a dare che leare. A su toppu s'ispina, muzere bella, maridu corrudu, chie non trabagliat no mandigat. In sa banca no s'imbezzat. Su mazzone cambiat su pilu <hesitation> sos viscios, s'ainu masciu si trampat una 'olta solu. Chie mandigat su mele sos poddighes sinde liccat, poverittu, allegrittu. Preideru mortu, cadrea leada, chie est tattu no creet su geunu, cane <hesitation> merda s'istat. Chie no at domo no ha bighinadu. Martu siccu riccu. Biad'a chie <hesitation> un'ainu in perra 'e gianna. Chie campat mezorat, a pagu pagu, ma sempre fattende. Su caddu, su carru anzis, ponet fattu a su leppere. Cane imbizzadu a craba finzas'a sa morte nd'at, e chie perdet pagat. Corzu a su chi at su bonu innanti. Chie a tardu istat o Perdet. Corzu su poveru alzadu, chie no cantat faghet basciu, chie no messat ispigat, chie troppu cheret nudda astringhet, si sos porcos non morin, sos <hesitation> già fiorin. <hesitation> Si 'ettas laore in martu nonde lu messes artu, ite importat sa canna si no est ispiga manna, ite importat s'ispiga si no est ingranida. Riu mudu promissas <hesitation> fattas in tott'ue si nd'agattan, a sa 'e tres s'impiccat s'ainu, a borta a borta <hesitation> caddu a s'ainu, sos sorighes sun ballende daghi mancat su 'attu. A mala 'oza si leat sa cherina. Sos males sun fazziles a intrare e malos a ch'essire, a cunfromma a sa carrera sa cantone, frittu 'e maju s'ainu si tremet, deus ndat pius a dare che dadu, chie no l'at a conca l'at a pes. Cantu e trigu <hesitation> farina, manzanada manna, serentina minore, babbu diciosu, mama diciosa, chie attaccat <hesitation> rudda chie s'attaccat a sa rudda isse puru est nudda, andet su giamadu, andet su giamadu. Sa ezzesa cant'est bella est fea <hesitation> no istat dai sa frebba, minnannu no fit mortu <hesitation> unu zegu at acciappadu unu ferru 'e sula. Faghe azza male e binche.